أعتقد إنهم هيقولوا إني شخص طيب ومسالم وخفيف على القلب و شخص موضوعي جدا غير منحاز لأي شخص أو رأي في العادي يعني عادة بقول الحقيقة بدون تحيز و إني شخص مجتهد وشاطر في دراسته وإني صاحبة كويسة يمكن عشان دي حاجة أنا مش متأكدة منها أوي بصراحة ويمكن كمان إني شخص طيب.